إذا ما كان يفتح هاتفي ببدأ أول شي بفحص البطارية، ممكن يكون محتاج شحن بوصله بالشاحن، بتركه لمدة ربع ساعة، إذا بعدين ما فتح بجرب أعيد تشغيله بضغط زر تشغي- زر التشغيل مع زر خفض الصوت مع بعض لمدة عشر ثواني، إذا ما نفع يمكن يكون في مشكلة <hesitation> ف بروح لمحل صيانة موثوق عشان يفحصونه و شوف إيش مشكلة الجهاز؟